Doncs en els últims anys, la veritat és que viatjo molt menys, perquè trobo que tot s'ha encarit moltíssim, tant l'allotjament com els vols o la gasolina pel cotxe, etcètera. La qual cosa fa que, francament, viatgi potser la meitat del que acostumava a viatjar abans.

No podria dir un sol invent com a l'invent més important. Penso que hi ha moltes coses que l'home o la dona ha anat inventant al llarg de la història, com el foc, la roda, l'electricitat, tot això que està ara, en aquest moment relacionat amb la informàtica i la tecnologia, són tot coses que han ajudat a fer, suposadament, un món millor o almenys, a facilitar la vida de les persones, i per tant penso que no hi ha un sol invent, sinó que cada època ha tingut el seu invent i tots plegats han contribuït a fer avançar la humanitat.

Doncs el meu cap de setmana ideal és un cap de setmana en què puc compartir el meu temps amb la família, que podem fer activitats tots junts i que, com que ara tinc les filles que ja són grans, doncs, que elles vulguin compartir aquestes activitats amb mi també. Això és el meu cap de setmana ideal.

Ui! Això és indispensable. Fer la migdiada el cap de setmana és una cosa que és indispensable i faig sí o sí cada dissabte i cada diumenge. Eh, és el millor moment del cap de setmana perquè és una cosa que entre setmana quan treballes, jo que dino a la feina, doncs no ho puc fer, i és allò, el momentet que em dedico a mi mateixa el dissabte i el diumenge. Sense aquest moment de la migdiada no és cap de setmana.

No ha influït, perquè treballava en una empresa on no em deixaven fer teletreball. Ara teletreballo un dia a la setmana i, a mi m'agrada, teletreballar. Trobo que està bé estar a casa. Eh, soc superorganitzada en aquest aspecte i segueixo fil per randa el que és l'horari laboral que faig a la feina. Faig exactament el mateix horari i, m'agrada estar a casa, no haver de sortir, no haver d'agafar el cotxe per anar a la feina. I, el meu marit teletreballa el mateix dia, per la qual cosa és un dia entre setmana doncs que podem dinar junts també, i això també m'agrada.

Bé, potser la resposta que donaré ara serà una mica de boomer, perquè és una cosa en la qual encara no hi he entrat gaire, em fa molt de respecte, <hesitation> penso que, per una banda, pot ajudar, però que, per una altra banda, també pot ser una cosa perjudicial, i que és un tema que se'ns en pot anar de les mans amb molta facilitat; i penso que s'hauria de pensar molt bé com fer-ho servir i sobretot en quins camps fer-ho servir. Per exemple, en el camp de l'educació penso que s'hauria de vetar totalment, perquè ja tenim uns nens, adolescents i estudiants a la universitat, amb uns nivells <hesitation> culturals i de coneixement lamentables, només ens falta la intel·ligència artificial per acabar de <hesitation> crear una generació de persones incultes, ineptes, mancades de criteri i sense cap mena de capacitat de raonament o de poder pensar per si mateixos. És a dir que, endavant amb la intel·ligència artificial, però, <hesitation> vigilant molt com i en què l'apliquem.

Malauradament, a la família ara no tenim nens. Però pel que veig els nens ja no juguen al carrer com abans. Visc en un poble i no veig cap nen jugant al carrer. Tots estan enganxats a les seves maquinetes, a les seues pantalles i això ho trobo molt trist.

L'èxit per mi és aconseguir estar bé amb tu mateix. Ser feliç, si és que la felicitat existeix, però, almenys, mm..., arribar a un benestar personal i a un equilibri personal. Això és l'èxit.

De tot. M'encanta aprendre. M'agradaria molt aprendre més coses i tenir temps per aprendre més coses. Ja tinc una certa edat i, ara estic aprenent italià, que és una llengua que m'agrada molt i, penso que, quan em jubili, una part del temps que guanyaré el dedicaré a aprendre encara més coses. Com que soc més de lletres, doncs, segurament seran, jo que sé, noves llengües o, m'apuntaré a cursos o a seminaris d'història que m'ha és el que més m'ha agradat a la vida i és el que he estudiat o eh, no ho sé, coses així: música... Però, segur, segur que dedicaré molt de temps a seguir aprenent. Penso que és essencial durant la vida aprendre fins al final.

L'honestedat, l'empatia i, bàsicament, el fet de ser una bona persona.

Al meu poble no hi ha fira de Nadal. És molt trist això. Jo que soc barcelonina, i ara visc en un poble trobo molt a faltar la fira de Santa Llúcia, no la d'ara, la que hi havia quan jo era... adolescent i jove, i em passejava per allà els carrerons al voltant de la catedral, això m'encantava, però... ja no existeix això, ni a Barcelona, ni a fora. Ara tot és una cosa... purament molt de màrqueting, i molta cosa, però no és... no hi ha aquell ambient que hi havia.

El mercat de setmanal del meu poble només hi pot anar la gent gran que està jubilada o la gent que no treballa, perquè és els dimecres al dematí, llavors això fa molt difícil que la gent hi pugui anar. Per tant, jo no vaig al mercat setmanal del meu poble, a no ser que estigui de vacances, i vaig al mercat de o al del poble del costat, que el fan el diumenge i això fa que hi pugui anar. Qui hi va? Doncs, molta gent com jo, que no pot anar a altres mercats, tots hi anem ben d'hora, perquè s'acaben les coses, perquè només hi ha dugues parades de fruites i verdures, que és el que anem a buscar. I res, et trobes a la gent que coneixes, perquè cada setmana ens trobem els mateixos. Ens coneixem amb els venedors de la parada i te i s'estableix una relació de confiança ja, que que potser no et dona un supermercat, que és una cosa més freda. I el producte també, doncs, saps d'on ve, saps que ve de prop, i saps que és de qualitat, encara que potser paguis una miqueta més.

L'estiu és l'estació que m'agrada més perquè odio el fred.

Als pobles ja no es fa una castanyada popular, cadascú s'ho fa a casa seva i, depèn de les famílies. Nosaltres acostumem a celebrar-la amb amics. Ens fem un soparet i després, doncs, el de sempre: les castanyes, els moniatos, panellets —que els faig jo cada any— i, ja està; és una excusa per reunir-te una miqueta amb els amics o, quan els nens eren petits doncs, amb la família també.

Doncs penso que és important que tingui serveis, que hi hagi una bona escola, que hi hagi una biblioteca, que hi hagi un bon servei mèdic en el CAP. Penso que és molt important que els veïns doncs estiguin disposats a participar en les activitats o en les associacions o, qualsevol iniciativa que es prengui en el barri, perquè això crea comunitat i, doncs que la gent estigui oberta a conèixer els seus veïns i veïnes i a poder fer doncs una mica de xarxa per ajudar tots aquells que no tenen família o que en un moment donat poden necessitar un cop de mà. Penso que això és el que hi hauria d'haver a tots els barris.